Sakafon-drô Isiraely ndreky makasiky rô mihin̈a vary legimo <hesitation> asian̈a zava-man̈ingitra karà teo in̈y fo, ary tia mihin̈a kebaby koa zen̈y irô. Maromaro feky zen̈y raha hitovizan-drô ndreky Iran zen̈y, amin-drô zen̈y misy mofo areky tsisy masirasira zen̈y.